Мошинҳои ёрии таъҷилӣ яке аз муҳимтарин воситаҳои тиббӣ дар ҷомеаи муосир ба шумор меравад. Он барои наҷоти ҷони одамон ва кӯмак расонидан дар ҳолатҳои фавқулода ва бемориҳои ногаҳонӣ истифода бурда мешавад. Вазифаи асосии он ин расонидани кӯмаки аввалияи тиббӣ дар ҷои ҳодиса ва расондани бемор ба бемористон дар кӯтоҳтарин фурсат мебошад. Дар зиндагии ҳар як инсон ҳолатҳое мешаванд, ки эҳтиёҷи шадид ба кӯмаки зуд ва саривақтӣ доранд. Масалан, садамаҳои нақлиётӣ, сактаи дил, хунравии шадид, ва дигар ҳолатҳои изтирорӣ метавонанд ҳар лаҳза рух диҳанд. Дар чунин вазъиятҳо, ба са ба шарофати мошини ёрии таъҷилӣ, бемор ё ҷароҳатдида ба муассисаи тиббӣ расонида шуда, аз марг наҷот меёбад.